Dɨr na ɓe káɗang mwa ɗap ghan ko le ghán ta mat pi che <hesitation> ka shɨk nkárng fan, <hesitation> ɓe ghaa mat yil son son che ka <hesitation> bi ye ghan po rot ner shɨk nkarng fan ka met, ɗo gha mat kaduna <hesitation> biye le ka le té gha mat kaduna ɗo kaɗang mwa ɗap ton kɨni to gha mat, ɓe gha mat mpi bitang <hesitation> gha mat ko gha kara mbitang ko gha le gyɨ kake o ne ye gha chin nyi <hesitation> ghan ghan ner shɨk nkarng fan ɗang yit'ar nchon ɗo bad ka gák ka be gha po ter ɓe ghan po leng kɨné ko nyi ner shik nkarng fan shát, ko po chin ghan ner kwi fan ɓang ko ghan po nang kɨné po nen té to gha kat yit'ar ne ka mat ɗe, ɗang gha rot ka mat kaduna, kaduna kɨnyi ba rot ka mat zaria, zaria nyi kwat ɓe gha rot ko gha mat mpi mbitang ko bɨjɨm ka university zaria ko a kara mbitáng ngo bab ye dok ye dok gha ɗen Gha ɗap ngo gak, degree ngo gak ko ngo bab ɗo ghan po gyi kɨné kɨ lokloknyi, ngo bab kɨni ɓe bile ko ghan po le kɨné té gha met zaria ɗo ghan po ter ɓe ɓiye ner kɨ nyok fan ɗo gha le nté, gha kɨ yit'ar shal, ko ghan ngoláng sar ɓe pinéye gha tang bi ngo bap fan nyi ɗo zaria gak <hesitation> gha rot mpi mbitang ye ɓɨgɨm zaria mpi ye nyi kɨ sɨm, ko kádang yit'ar langsar gyi ɓe piɗá ɗo gha mat <hesitation> ghan gha ran mat yil che mbantom ka, gurm mwa yal ɓe mwa ne ɗun met yil komnet mwa, ko shɨm net mwa, ɗang mena ɓe gha ni nté pi che kɨ ɗel yil ne ye nen chin mun gyi ko pɨn mun néye mun gyi nyi ka, mpi ɗa ɓe ghan po nyi kɨné nté biche ɗel yil néye mun gyi nyɨ ka, ghan gha ran mat ko a da ɗel ɗe shi shɨm net mwa ɗang na tang bi ɗi ka, mpi mbitang nyi wok nyi ɗɨr nu ɗo kaduna ɗa, kaduna mwa kɨ mun, mu kang po nket <hesitation> mun go jép put mwa, mun kus dɨrshak mpiɗa ɓe ghan po ni nyi té kadang yit'ar láng sar gyi ko ye kɨ le ghan Ɓe ghan a met ba mpi mar ka ba mpi kasuwa ka ba mpi biche ka, ɗang a mat mpi ka kara mbitang ngo bap ko da a ɓe kɨ le ghan ko nyi ter kɨ zɨm na ɓang mpi ye dok gha chin ngo gak nwok mɨni ɗo jos, kɨ ngo bab kɨni ɓe káɗang mwan ta put ɓa met kus shi wok ɗo zaria ɗa toh mpi ɗa ɓe ghan po le kɨné nté rit ko káɗang mun ne ye mun po yal ko mun po gyi yit'ar mbitang mwa ɓe muni nté mat kɨ yil net ɗo ba bika lokaci che ɓe dar shi wok rit bi mwa ɓang ɗa kɨ le ɓang ko gha po ɗar ɓe ghà po chir yit ka bwin ko ghá po ni nkarng mwa ɓang ghá po chir yit ka bwin ko ghá po ni kɨ wok ɓang, mpi ɗa ɓe ghan gha mat mɨna goche mwa mat mɨmwa mwa mat npi yit'ar mpérm mwa goche mwa mat mɨmwa mwa mat npi ye kɨ mwa gyi yit'ar koktu mé shi mwa goche mwa mat mɨmwa mwa mat npi yit'ar bi mwa dungdung ɗang káɗang ghan ka po mɨna ké káɗang mwa té mwa pɨn ter kɨ zem ghán ko gha lap té yil ɗand ɗo gha met ɗi eh, ko ɓe gha mat kus nyi ɗo ngo póket fun mwa ne ye kaduna ɗa ko gha dem ɓe gha ɗen mbitang ngo bab kake o gaklɨs neye dok gha kat ko nyi lang sar ghán saidai biye pola ko mun po tong ɗo yit'ar kobo mwa gak, káɗang yit'ar kobo mwa gyi ka ɓe ba yada ka tang bi ner kɨ ter neye mun gyi ne, mpi ye ter mun gyi nyi nyoktu gyɨ bi ye dok mwa po cɨn cɨni naira pet cɨn cɨni ɓe kɨ bar naira dari, bi ye don naira dari bar dubu, bi ye kɨ bar dari pet nbi dari pet cɨn cɨni be kɨ bar ɗɨdé bi ko káɗang yit'ar bɨɗa mwa, mwa ji, ko mwa ji láng sar <hesitation> gha ni té piye <noise> gha mat ɗóɗa ɗang ghan gha ran mat yel che del pi gyi ɗa ka mpiɗa ɓe kádang nen bɨd ar ko nen bad ar ghán ɓe gha mat ména mpi mbitang mpi ghana man yit'ar mpyérm che káɓang, ghana man yit'ar met kɨ téna met mar che gyi ka saidai ghá met pi ko ka le mbitang ɗe ba lelok gyi, ko shang o na ya chep gha ɗen nyi cha mpi ɗa ɓe ghan po ni né ntó mat kɨ kaduna fan ko zaria ɓa gha mat mpi ko ka kara mbitáng kákek kɨ bi néye gha le gyi lok <hesitation> ghan po yilse mpi káɗang kɨ bar a nyet ɓe ghan kɨ yelse nkyin nkyin nyet mpiye biche kɨ yilnyi ɗel mbitang ko dyit ka <hesitation> mbitang rit ɗang a tang ɓe dole ka kang kɨ bi, kuma nbitang chɨni ɓɨ saidai gha kɨ sar, ko ghá kɨ yit'ar kɨ nyi ɗang mpiye goche nyi man lang sar gocheka ɓang <hesitation> yil kɨ lepo chɨni ko bimwa lepo yit'ar bimwa mwá lepo sosai